Mi wiyan moo oo kofa kan sempuul tan walla mi haalana mo innde modeel oo. So o kofeer lobbo kaa fu, a tawan omo anndani ɗun, omo waawi. O waɗan no yaawiri nii. <hesitation> Tiiɗataa mo du, <hesitation> so ngoonga.